Kangano mane to ojomo iwuwutu obira lo nako bira waojomo nege an kia wasakai osi wa tiodo aje wosi dorihi jojakaka aje waojomo kangano mane ogauku kangko to sakai tapi ta renosi tarenoka ma rampa ta tutuku so ta sinanga aje huku ma kangko ta noa so ta jojakaka aje ta ojomo de bira.